Mimba ivi iguipe oikova jetako no joko ñañoi angu-yatutu, anguyareta, ñanoiyevi taurapua reta, mboi, taji, ijau jaeramiñovi kupireta jayae. <hesitation> Apeujano opaete kua reta jaeko ivi iguirupi oiko vaereta jaema ikaviko yande ñamae jeje reta.